Pos nin gueyties sacambaj acu celebrar towuan este nabosnat atienmene grupo de anga fuera arangu este meawuand gue arangu ñengueyke shacambaj porque not costumbre meajeru meawuaguey en cada camba amajier mi costumbre mearangu menabosnot tirangu meawuan aguey mi alegria nibeu porque aguey arangu cada jarianat umju pues at modo dipues sisae y com meawuangue apeyiuu nipelana jue najpijel nalpidulce nalpi meawuand este juego apiliuy angal not at nangalnot arasnot tarangu nos costumbre nga ningue tield micambars san dionisio del mar, pues niguey atowuan este ataujus celebrar atowuan dia de mi días pus solamente arangu pan arangu palmatacus celebrar este meawuan aganyouw archi mi pan archi meawuan guet costumbre arangou por meaguant ninguet ti alcambarj atolonot to lunagua raca celebrar meawuande puro arangu me dulce puro arangu baj angaluj ayacu ume mueshiet meawuan mi famil y loque meawuan arangu pues niopa niliew guieu nilu bien <hesitation>